Telefon tüütäs niimuudu, et sinnäq tulõ traati piteh vai noq joba ka ammuq mobla puhul läbi õhu tulõ sisse helü, tegeligult sääne lainõq vai signaal. Tuu muudõtas sääl helüs, sis sa kuulõt. Sis sa kõnõlõt vasta, tuu muudõtas jälki tuus signaalis ja saadõtas tagasi.